زیپونه د ټوک دوه پټی لري، د غاښونو یا سلایډرز سره کله چه سلا‌یدر پورته کړئ، دا غاښونه سره یوځای کیی، زیپ بندوي، کته کول یې، غاښونه جلا کوي، یا هغه دندانې زیپ خلاصوي، په پای کې یې یو کوچیني تمځای د سلایډر د رالویدو مخه نیسي، چه اجازه ورکوي؛ ترڅو جامې خوندې کړي.